פנהאר מ נהאראת אלאמירה לקת וחד אלחריטה ג'אמדה מכביה פווהד אלכתאב קדים פלקלע, אלחריטה كتורי'ה טריק לסהר כביר מכבי פי ג'אבה בעידה, אלפדול אלכביר קררת תמשי פאררחלה באש תكتאשף הז סהר ותחתק אלחلم דיאלה פי אלמג'אמרה, אלטריק מקאנש סאהל ולקין אלאמירה קנת שג'עה וסבורא ואג'הת תחרדיאת בזאף קבל מא תואסל אלמקן לי كتקלב עליו, פלאכיר לקת מאשי ג'יר דהב ולקין חכמה כבירה קתחכם מומטלכאתה באלד'ל ו אלסלאם.